A naa muŋ mu jio kono ti wo le mu taaraŋo ti, parisek niŋ wo maŋ tara a bala a buka senboo soto jio kono niŋ a be taa laa ala wo jayiolu a ka wolu le wulindi jio kono i ka a je jio kono jayiolu a be taa, parisek niŋ wolu maŋ a la maŋ a miira a be taade.